أنا لو راح اطلع للمريخ ويمديني اخذ خمسة بس لازم يكون معي طبيب هذا لازم عشان اضمن جميع الأمور الصحية الشيء الثاني لازم يكون معي مهندس بحيث بحيث لو صار اي مشكلة هندسية راح يصلح في الموضوع لازم يكون معي برضو مزارع لازم يكون معي فنان بحيث حنا نستمتع ولازم يكون برضو معي عالم بيئة بحيث إن احنا يمدينا نستكشف اكثر في المريخ